هي لاء افضل ائضي حياتي كلها شب بالغ لك تبئا احسن اصل طفل مش معندوش قابلية انو يعمل كل حاجة هو عايزها انما الشب يقدر يتحرك ويعمل ويروح ويجي فأفضل ان ائضي حياتي كلها بشب دي حاجة كويسة جدا للكل فأظنها تبقى كويسة ليا